तुम थै याद जब तुमन अपड ड्रीम वैकेशन छुट्टियों बारा मा बताई तब मिन क्या बोली छाई तमकू कि वीं जगह जैन मसूरी घूमणू कुने मसूरी तुमन मेथे बोली छाई की क्वी जगह बथा अचछी जगह मिन तुमकुन बोली छाई सहसत्रधारा या शिमला जा घुमण कुने और छुट्टी बिताणु कु तू हमरू पौड़ी गढ़वाल या इं जगा जा जख अचछू लगलू।